Ka inni nakke nu paka rannua ri kalengku injo nu kanre-kanreangang a nu tala mainga injo ku kanre sebelumna na langsung ku kanre pada injo <hesitation> bassoa <hesitation> nakke injo punna nu basso ja <hesitation> ku ngai kalea injo nganre-nganrea riek to injo pole <hesitation> anungku punna lampa akgolo lampa <hesitation> bulutangkis <hesitation> ku ngai kalia injo nakke punna pakunjo punna lampa anjama injo jama-jamangku todo' ballo todo' ku sakring ka injo todo pole pa nguppangku sibuangang nampa nu <hesitation> tala sanna jaki anjama nu pokokna nu pokokna injo-njo jama-jamangku nu ballo mentodo ka talia apanna injo nu tau-taunna injo rate ka nu sangi tu ballo-ballo i <laughs> nu ballo-balloi pole <hesitation> mae ri kalengku nu tala maing ji injo angkua riek nu jamak-jamala pokokna nu ballo ji haji ji taunna jari injo ji iyaminjo, ampaka <hesitation> ballo ki anjama injo ri pakunjoanga ka sa punna riek tu sessa pasti si bali-bali ki nakke injo biasa punna lampa a bulo-bulu tangkis <hesitation> harus paki raha ri <hesitation> kota bulukumba Ka punna nu rate ki ri kamponga, nu anre tampa bulu tangkiskang rate, riek tojja iya mingka nu injo lapangang na nu tala nganu todo ri anu ri apa-ri kalea injo biasa punna lampa bulu tangkis ka nakke injo anungku <hesitation> punna allo rabai i <hesitation> libura jari <hesitation> bangngi arabai injo <hesitation> biasa lampa isse bulutangkis <hesitation> biasa allo aha' injo lampa a golo' <hesitation> injo ka riek to injo allo aha' malam bangngi aha' injo biasa todo'a lampa bulu tangkis allo aha' na pi isse injo nampa ku <hesitation> lampa a'golo, lampa a'layang-layang, lampa ammekang